Ma arva, et ma mõista suht häste tuud <hesitation> tasakaalustaq küll. Et <hesitation> ma mõista küländ tervüslikke süüke ka tetäq väega häid.